Li colibrì sunnu oceddi di dimensioni nichi ca vannu vulannu di ciuri 'n ciuri pi manciari lu nèttari ca è na sustanza china di zùccaru. Pi lu motivu ca li colibrì si càmpanu di sustanzi duci, hannu tanta energìa pi putiri vulari cu granni velocità e pi un tempu abbastanza longu. Sparti a chissu, li colibrì hannu la capacità di mantinìri la stissa posizioni mentri ca vòlanu e chissu l'ajuta ad arrivari a li ciura senza pusàrisi nni la pianta.